Raha no gny kolotsaina frantsay gn'asia resaky aloha zany da, izy io raha aminay Malagasy gny frantsay izy io mpanjanaky, colons-nay izy io manko. Ka mana gny toetoetoetrany maha mpanjanaky anazy zay gny, gny frantsay aloha. Ndre mandeha a Frantsa tsika somary manamanana anizay izy. Ereo koa tia micritique gny raha mihetsiky rehetra aloha, tia manao grevy, zay da kolotsaina frantsay zay. Izy koa manana an'i Paris. Ah malaza koa izy amy bisous, gn'orokoroky sy ny tariny aloha zany. Manana an'i Paris izy manana ny la mode resaky la mode zay, kolotsaina mampalaza an'i France koa io mampalaza an'i Paris indrindra. De, bisikileta koa, izy koa tia manao course bisikileta.